ମାନନମା କ୍ଲୋଣିଂଗ ନୌଇଟିକ ନହୀଂ ଯହୀ ପ୍ରସ୍ଣୋଂ ଅପରେ ବହୁତ ଅଲଚନା। ଏବଂଗ ତର୍ପ କୋ ଚାଲୀଚୀ ମାନନମା କ୍ଲୋଣିଂଗ ପକ୍ଯର ଜୁକ୍ତି ଚେଵତରୁକୀ। ପ୍ରତମେଚ୍ଚିକିସ୍ଯା ଉନ୍ନତୀ ପଂଦ୍ଯତ୍ର ସମାଧାନ ଜେନେଟିକ ରିସର୍ଚ ଏବଂଗ ରଗୋ। ପ୍ରତିରୁଦୋ କା ସକ୍ତି ଆଈ ଏବଂଗ ହଂଗଵ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପାଈ ହମେଂ ହୁମାନ। କ୍ଲୋଣ ମାନନ କୋ ବେଵାର କରୀ ପାରେ ଜାଓ ମାନନମା କ୍ଲୋଣିଂଗ ପିସେଯ। ଵିପକ୍ଯର ଜୁକ୍ତି ନଏଟିକ ଏବଂଗ ସାମଜୀକ ଦୁନ୍ଦ ସ୍ଵାସ୍ତିଯ ଜୋଖିମ। ମାନନସୀକ ଏବଂଗ ସାମଜୀକ ଜାପପରୀ ବହୁତ ଜୁକ୍ତି ରହିଯୋଚୀ।